إذا الطعام علج في -في المجلاة، واحترق أول شيء أجرب أحط فيه شوية موية ساخنة مع شوي خل أو بكربونات الصوديوم، وأخليها تغلي شوي. وبعدين <hesitation> أتركها لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة، <hesitation> أعتقد هذه الطريقة بتساعد الطعام العالق يلين ويكون أسهل في التنظيف ، وبعدين أستخدم إسفنجة أو فرشة وتكون ناعمة علشان ما -ما تخدش المجلاة.